جواب عالسؤال هذا معنتها يعتمد على نظرة كل شخص للموضوع الحقيقة معنتها كل واحد عندو أولوية حسب القيمة والأهداف متاعو في الحياة، فما عباد يعتقدو إنو السعادة الشخصية مهمة، أما شخص يكون مرتاح معناتها <hesitation> مع نفسه والا يشعر بالسلام الداخلي يكون أكثر قدرة إنه يساعد تجاه العباد الآخرين وكو.